علشان نصلح الإنترنت، أول شي نتأكد من أن الراوتر شغال، والأظواء الخضرا شغالة، وإذا مو شغالة نجرب نعيد تشغيل الراوتر عن طريق فصل الكهرباء، ثم نعيد تشغيله بعد نص دجيجة وبعدين نشيك على الكابلات، إذا موصله بشكل صحيح أو لأ، وإذا إستمرت المشكلة نجرب نتصل بشبكة الواي فاي من جهاز تاني لجم نتأكد أن المشكلة من الجهاز أو الإنترنت نفسه، وإذا ما نفع نتصل بمزود الخدمة عشان يحلون المشكلة.